Tantaran-drô Nôrvezy àby io, irô Nôrvezy àby io, raha azoko honon̈o irô zen̈y antomboan'ny resaka kiolotora vikina zen̈y. Misy izen̈y an̈y nalaza zen̈y irô tamin'ny resaka resaka tamin'ny tamin'ny fandianan̈a tan-drano masin̈y. Baka iô, resaka la gera zen̈y zen̈y anisan̈y raha nampalaza irô tamin'ny faritry Erôpa tan̈y izen̈y.